Onyi, epa, eita, einyi, ero, eri, arapa arata, aranyi, egu, tchonyi, egutchepa, eguatchieta, eguatchienyi, eguatcheiro, eguatcheiri, egutchiarapa, eguatcheiarata, eguatchiaranyi, ishie, ishie atsonyi, ishiea-tcheipa, ishieatcheita, ishiea tcheinyi ishieatcheira, ishieatcheri, ishieatchirapa, ishieatchiaranyi, ishieatchiegu, ishieatchegu-atsonyi, ishieatchiegu-atsiepa, ishieatchegu-atsieta, ishieatchegu-atsein yi, ishieatchegu-atserio, ishieatchegu-atsiarata, ishieatchegu-atsiaranyi ishieatchegu-atsu.